Aru huku- hareeroo boatoi, oo'ore a hura- haraaboroo bisio, hariepua kapuko'oi, aru abeehara boorii kakaui iisio, to'apitee kakau. Bo tabiriroriarei bisio taka'uraeaa, re'asiraeaa ke iisio aru pasuuihara aru abeehara sisii'o pitee. Si'ieba bo sisii'o, aru ruihara boo birabira pitee haia. Bisio toribaa usiro'o, aru abeehara hioko'i boorii aru hokobaa boatoi. Piro rasuihara bo okuu aru ai'obaa. Bisio re'asiraeaa haia bo tabiriroriarei aru abeehara boorii bibii'e pitee bo ohopaaro tabeo'upa airaba pirio bo hituku iisio. <noise> Ii raataroo a hura- haraaboroo, ha bo tabiriroriarei bisio re'asiraeaa hitaka, a bai kasibaa sa bii'eeraha baarii pia'ii boboa bo'ua heri pitee kai iisio. Aru iisio raataro hura- haraboroo boatoi. Ha oo'ora a hura- haraaboroo haia bisio piro taupa- haraaboro pirio bo hituku bisio pita arusu'ita hitukuro. Piro riirii- haraaboroo sa airaba huku- haaraha, bisio pita bo hitukuro utee- haraiboroo bisio piro keehuuepa kai iisio. Iisio hitukuro piro taupa tearaapa baari boatoi. Ha uei aru birabira'upa hukuia baari hioko'i pia'ii boeriarei. Aru ruupara husi hura'upa hukuia baarii pia'ii bo eriarei. Aru bii'e- hareea roga'a iiboo bisio, oru oira o biraborao hara- haraaboroo boatoi. Ha bisio bo ahe'a raataro a baiia, bo tabiriroriarei piroraba taruu'e- hararaaro piro abukaa oita'iro, aira reoreo'upa oirare oo'ore irau sitooriiroro kai iisiio a hura- haraaboro. Ha ori iipii pirio piro agai rui- hareeroo airari bo hituku aira taupa pitee. Ha oru oira a hura- haa'ioboroo bisio re'asiraeaa kai ta bai kasibaa sa koopii ouau airaba, sa aga taupaiiu borokoarei, uka oru roira kakau hura- haa'ioboroo. Haia oru oira bo ohita bo toku'u iisio. Oru oira a bo birabira ro'oo tearaapa baari boatoi. Ha bisio ori hitaka birabira tahirio bo birabira rori hurara'ioboroo bo tauparapiu bisio eitaroo ta o riiriibaa bo taupa ta aga ue'epitee ioka ue'e bohara ioka tahotahoehara iisio birabirapitee ro taupapitee, a kukupita heuaboo bo takirii ioka abeehara, ha bisio bo taebuu'oo haia boboa a hura- haa'iobooroo bo ou'ou bisio heetaa, arusurebaa eitaaro ta arusubohara eipa'oo ou'oupitee oo'ore birabira tahiroo hura- haa'ioboroo boatoi. Ioka ou'ouehara bo tabirirrori bisio boikiro bo tookaara ioka toribohara boore bo takirii, bo takirii oupitee o atoropitee bo boa hapiro ioka paatabohara pirio bo kariroo bo ou'ouhara o iisio ia ori ii retoroo hurahara ioboroo baari boatoi bo tauparapuu o riirii'opa hitaka oo'ore. Bo aripu, bisio, o bo aripu bo tauparaiu sa hoko- hareeu ei reetoro'oo. O bo atoi reetoro ii'oo a hura- haa'ioboroo baari boatoi. Haia oo'ore bo karasi haia, bisio hapuebaa bobogi'ii, ioka abeehara bapiaro, ta koopii oubohara roari kai iisio. Ioka abeehara hioko'i taruu'e pitee, ioka araa'eehara tari'ata, ioka araa'eehara. Hioko'i ioka karasibohara, atari biru haia oru oira bo rapabuu, iisio. Bo husiro'oeaa pirio bo rapahara baari bo ou'iaro, aru'a biru oupitee iisio. Ha bo tabirirori bisio ue'eroea, ue'e'aeaa apu'uu baroo baari pia'ii, ioka abeehara baire pia'ii o oupitee oo'ore, o rapapitee kai iisio. Bobogi'ii toosi biruraba haia o, bo riiri'o haia bo aupesi, oo iisio reetoro a hura- haa'ioboroo baari boatoi. Ha bisio re'asi'iia hioko'i boatoi, ioka tooea kakau kai heetaapita, ioka ruihara hioko'i Buka purau pitee, hioko'o iisio. Boorii keharo oupitee porepitee baarire boatoi. Bo taupa hurapitee, bioga taupa pitee porepita. Oru bo birabiraro'opi baarii boatoi.